<noise> An karazagna paty le haiky lasopy, misao, ramen, paty lafarigna, macaroni, spagety primo, paty le môra masaka regny presto, sedapy, miam a, apollo, matsiro. <noise>